Ukuta tuwe migo kole weno naya jitokeza gilu kuvungi amani ya- yantu yani njiku ta ko chiku tae kilo wemuntu tai kuta tweimigo golo hio kwanza uyo uwe mukweli <noise> utize, utize uye we muntu wa kupendelea umapelange ukonge zimigo volo kwene yanaichi vile vile ilu tatu mgogolo yani kutakiwa ndina wazana ngati ali na makosa <noise> pano kumu vwanjia yandachi mukopelezshia <noise> munene ngati ngatu kumu kalipila <hesitation> alivo tukata tuwe mego nkorera lakini nduku vwanga nakunu kumsekeleziya ahh uwe <noise> utala tatu tumgogoro nantuwanda ndaonga <noise>